Namoro manege nako wa sakai ma cara nege sebelum namoro wa sakai harus wa persiapan ma kia ma ngoe <noise> yang pertama ya moi nege moi wa tebini, wa tebin wa tebini sampe i tebinoka manege ma <noise> wa wa tebini wosi o kia ma kia? Ma gogu ngodumu, manege wa tebinoka <noise> ma kia wa ma namoro wa tet- wa tebinoka ngodumu wa tetetoro <noise> de aje wa akana ma rampa rampa <noise> ma rampa rampa manege o kia bawang, bawang merah, bawang putih, o kia guraka madei <noise> rica jawa, <hesitation> rica jawa, tamate, katumbar, nakoka nak- biasanya nako wa sinanga nak- wo sinanga Biasa balusu jo temo, ma lakeme ua i togoini, harus wos- wosi kia de o kia langkuas la supaya wa ojomo nege ua kama kobongika <noise> pokonya namoro manege wa akana macam macam loka i dadi, tergantung ngone <noise> so ma namoro manege nako biasanya balu balusu jo sakai nege <noise> yang pertama juga jak- jakunua wa maja angkia wada waku waku wa dadunuku la o kia wa garu garu, de aje nako wo sakai ua ka i tekana, nako i tekana ma lakeme je je o kia ja tagoini. Sugmanege dika o kia namoro wo akana.